दुनियाभर म लगभग सात हज़ार से ज़्यादा भाषा छीन और यू जू संख्या ची उ विभिन्न भाषा बोली और स्थानीय भाषा त मिलकर ची कुछ भाषा जू छीन उ भोत ज़्यादा प्रशिद्ध छीन जबकि कुछ इन्या छीन जू कम लोगू द्वारा बोली ज़ान्दी।